The best advice I have received from people la for me to be patient and ley get some kind of big word ley call content satisfy so I like pratice that to always be patient when I'm doing things and to be satisfy with what I getting from there and I think it is the best advice that I na received because it make me people to like me that I'm patient doing things I don't run away from problem but I can keep doing it until I see that problem solve so and I satisfy with what I getting from there and always people will trust me to say I'm na greedy person so that advice is very good for me.